Nah nakko anre banneq madeceng i pakkitattaq paimeng iyana ritu wortel apaqna purani iyaq ucoba purakaq minus tellu majaq i pakkitakkuna naiyamua iyamua uwanre namadeceng na paimeng pakkitakku memang deqna napadaro mei riyolo tapi makkedakiq kana tu nakko kana nedding iritana paimeng deq- deq to na narabung lanreq